<hesitation> Komastap ingokaiki, koo ngomii ngokaik kaa akorok komaa maa ma akipae akotepitos eng kurgati, akondat komake kitwa kotepitos ingokaik akonae gaa. Ngap kopa kap chitop kokwee, konaitita chitap kokwee ko koskoleny, korwau gaa. Ko amuu ingen konywa olekocham korutoss koo pwani kouno.